Raha sendra tafio-drivotra nefany ianao pilôte dia mila hainao manamboatra ny sainan'ny olona hoentinao anaty le fiara manidina. Dia teneninao koa izy zakainao koa izy hoe apetaho ny ceinture dia amin'izay mba azo soromana izay azo soromana. Zay!